Kua aesa ye pira plateado va jokua se amojanga voi ara vaera se ayu vaere oyekua vera jaera se ma aiporu vaera se ayu re aruata rangagua yandeayureta jaema se jokuare se ma ayemongueta aiporu